teidän isähän oli nuorempana te olitte siellä lapsuuden kotona niin räätäli millaista se oli se räätälin homma
no se oli semmoista että siinä tehtiin parhaastaan miesten vaatteita mutta teki naisillekin semmoisia päällysvaatteet ei puseroita ja semmoisia mutta se oli miesten räätäli parhaittain ja se kävi Venäjälläkin yhteen aikaan ompelemassa ja sitten kävi vielä sahaamassa noita niin kuin silloin - sahattiin sillä pystysahalla yhtenä kesänä oli siellä se meni ensiksi sahaamaan sinne yhden semmoisen sahurin kanssa ja sen se kun aina puhutteli räätäli räätäli no Venäjällä kysyttiin että mikä räätäli se on mikä on sahaamassa puita no ne sitten kertoi sen ja ne pyysi isää sitten sinne ompelemaan että isän täytyi mennä sinne ompelemaan ja se meni ompelemaan sinne ja sitten myi koneenkin sieltä ei täältä sai viedä Venäjälle päin mutta sieltä ei saanut tuoda tänne Suomeen päin takaisin isä myi sen koneen Venäjälle ja sitten tuli niinikään takaisin ja taas osti täällä uuden koneen ja rupesi ompelemaan täällä Suomessa niin kuin teki sitä räätälityötä ja teki ihan ihan viimeiseen asti teki vielä ihan sitä ompelutyötä nyt kun enää ei muitakaan maanviljelystöitä tehty kun luovutti pojalleen sen tilansa minunkin pojat vielä kävi teettämässä turkit ja semmoiset siellä sanottiin viedään kylä-äijälle tehtäväksi kylä-äijäksi puhuttiin minulla on kanssa viisi poikaa niin ne ovat nyt maailmalla kuka on missäkin kerran tälle evakkoreissulle jouduttiin mutta silloin olivat kotona kaikki taas kun olin mennyt naimisiin sinne Mäkrälle niin silloin oltiin kaikki kotona mutta pojat oli taas sotaväessä silloin niin tarkkaan että yksi oli semmoinen olikos se viisitoista vai mitä niin sekin otettiin iästään kaksi oli mennyt vapaaehtoisesti sinne ja toiset olivat kutsunnan kautta ja sitten se nuorinkin poika se joutui vielä sitten kun oltiin tuolla siirtolaisena tuolla Urjalassa niin sekin joutui sitten ei silloin me oltiin Hanhisuolla kun se joutui sitten palvelukseen kutsuntaan mutta se oli niin nuori että sitten kun tultiin tänne Maavedelle missä nyt on meidän asuinpaikka niin tultiin tänne niin sitten se pääsi siviiliin ja oli kolme kuukautta siviilissä ja sitten meni takaisin suorittamaan sitä palvelusaikaa vielä no nyt ne ovat siellä maailmalla kuka on missäkin silloin oltiin kaikki
minkä takia sitä teidän isää sanottiin kylä-äijäksi
no se oli minun isäni se oli niin kuin vaarina oli tai miten sanottiin minun pojilla sitä sanottiin kylä-äijäksi kun se oli kylässä minun isä ja tämä oli sitten tämä ei elänyt tämä minun mieheni isä niin tuolla se istuu tuolla rapulla niin sen isä oli kuollut kun me tultiin mutta se oli sitten kylä-äijä silloin siihen aikaan nimitettiin äijäksi sitä niin kuin sanotaan pappa tai vaari tai mikä se nykyään on niin
teidän isä kun teki paljon niitä räätälintöitä niin te jouduitte lapset
tekemään niitä maanviljelystöitä niin kaikkia ja sama oli täällä Pusalla taas kun tuli tulin tänne niin nämä oli kaksi veljestä melkein useasti niissä rakennustöissä ja sitten me naiset jouduttiin tekemään sen kolmannen veljeksen kanssa niitä maatöitä no ne oli sirpillä ja viikatteella ja semmoisella niitettiin heinät ja viljat ja kaikki tehtiin - oikein niin kuin ennen tehtiin lyhteille ja sillä riihessä puitiin sitten ne loukutettiin pellavat kerittiin lampaat kaikki tehtiin kotona itse vaatteetkin ompelin ihan kaikki nyt pienestä pitäen kun menivät rippikouluun niin sitten vasta ensimmäiset puvut ostettiin ei ollut pojille teetetty pukuja itse minä ne ompelin kaikki ja parastaan kudottiin ne kankaatkin ei sitä nukuttu niin kuin nyt nukutaan silloin kehrättiin ja kudottiin ja tehtiin ne kaikki itse villoista sekä pellavista niityllekin kun lähdettiin niin se anoppini laittoi meille eväät ja pienin lapsikin jäi nukkumaan ja iltasilla kun tultiin kotiin niin se oli jo nukkumassa neljän aikaan me jo monta kertaa aamusilla lähdettiin niitylle meillä ei ollut iltasilla niin myöhään että olisi ollut seitsemää ja kahdeksaa myöhempään seitsemältä jo me oltiin kotona sitten aina ei toiset siellä vasta parhaillaan rupesivat niittämään siihen aikaan kun me lähdettiin pois mutta ne tuli taas aamusilla siellä siellä tuota seitsemän aikana ja niin ikään niin myöhään aamusta mutta meillä lähdettiin niin aikaisin aina
monta lasta teillä oli
seitsemän kaksi tyttöä ja viisi poikaa yksi on Rovaniemellä yksi on Lopella yksi on Herttoniemessä ja kaksi on täällä Maavedellä sitten poikia ja tytär on Tikkurilassa ja kaikkein nuorin tyttö kuoli silloin sota-aikana se sairastui siellä matkalla ja se oli kymmenen vuotta täytti justiin silloin kun jouduttiin Jokioisiin sille tuli kurkkumätä ja se kuoli siihen
olihan niissä lapsissa hoitamista silloin
sehän on selvä eihän ne hoitamatta tulleet mutta eihän niissä niin suurta työtä ollut niin kuin niissä nyt on nyt on paljon suurempi työ hoitamisessa silloinhan ne nukkui kuukahti iltasillakin mihin sattui kun väsyivät ei niitä kukaan kerinnyt peseksimään ja hoitamaan niin kuin nyt hoidetaan
missä niitä lapsia nukutettiin ennen
no milloin niillä oli missäkin meilläkin kaksi poikaa nukkui mummon kanssa sen anoppini kanssa ja toiset oli sitten kuka missäkin laitettiin niille jonkinlainen sänky ja nuorin se oli aina vieressä niin kauan kuin toinen tuli
oletteko te mitä muita töitä joutuneet tekemään kuin näitä talon töitä
ihan taloustöitä minä olen tehnyt ja minkä olen nyt talossa niin kuin käsitöitä kuuluu samaan huusholliin niin en minä ole muita muita töitä täällä ollessa en ole tehnyt mutta kotona ennen niin ajelin hevostakin hevostöitäkin tein metsästä ajoin puitakin kotiin silloin tyttönä ollessa kävin kaatamassakin puita metsässä eikä sitä silloin hoidettu itseään niin vasiten niin kuin se nyt hoidetaan minä muistan kun isän kanssa heinässäkin kävin niin ei ollut sukat kuin tuota polviin asti niin eikä housuja jalassa housuitta sitä oltiin siellä että kun ympäri sen hevosen kun piti kiertää kun pantiin heinäkuormaa kiinni sillä lailla pujotettiin näin narut ei ollut häkkejä niin kuin nyt ovat häkit silloin laitettiin vain kauhean iso kuorma mutta se - ladottiin muuten siihen ihan nämä polvet verellä niin meni raapi se kova lumi kun meillä oli niin etäällä niitty viisi kilometriä ennen kuin sinne päästiin niin täytyi käydä kaikissa sellaisissa kun minä olin vanhin niin se täytyi olla etunenässä ja pojat sitten minä jo jouduinkin naimisiin sitten pojat oli että ne ei oikein niistä töistä paljon välittäneet niin paljon sitten se tila joutuikin yhdelle pojalle antoi isä sen tilan ja sitten se joutui vieraille se myi sen jollekin minä olin sitten jo naimisissa kerrankin kun tultiin niityltä isän kanssa äiti oli kotona ukkosen ilma oli polttanut talon ja tultiin kotiin niin tuuli pöllytteli tuhkia ei ollut mitään mitä ottaa ruokaa eikä ollut työkappaletta minkäänlaista ukonilmasta oli syttynyt semmoinen - nuorin sisar ja veljeni olivat se sanoi se seitsemänvuotias oli se tyttö että Viljami nouse ylös sanoi että meidän talo vissiin palaa sanoi että eteinen on savua ihan täynnä ja - sitten karkasivat ylös ja tempaisivat kissan kissa oli siinä sanoi olisi vaikka tyynyn ottanut sanoi kun kissan otti kainaloihinsa ja meni pois kananpojat paloivat siellä ja kaikki sitten naapurin emännät toivat kuka toi leipää kuka toi astioita kuka mitäkin mutta työkappalettakaan ei neulaakaan ollut niin että olisi voinut paikata raudat törröttivät hellan päällä no silitysraudat kun minä sanoin äidille että kun pesin edellisenä iltana jotakin niitä työvaatteita että laita kun teet tulen hellaan iltasilla niin niin laita raudat hellan päälle että minä silitän vaatteita raudat törröttivät siinä ja padat olivat siinä mutta ei ollut muuta niin kamala ukonilma että kun isän kanssa kahdelta oltiin siellä niityllä niin niin se oli semmoinen myrsky että ei mitenkään enää saatot me sanottiin saatoksi en tiedä mitä ne saattoja niin kuin ruko - toiset puhuu heinät pantiin semmoisiin kasoihin niin se ukonilma oli niin kova tuuli että se hajotti ne kaikki hajalleen laitettiin semmoisia painoja päälle ne sanoi eihän jumalan ilmaa vastaan voi käydä taistelemaan isä sanoi ja lähdetään latoon ja käydään syömään käytiin syömään sitten serkkuni tuli sinne ja sanoi että teidän asuinrakennus on palanut tultiin kotiin tuuli pöllyytteli tuhkia
mihinkäs te sitten yöksi pääsitte
naapuriin naapuriin mentiin yöksi ja oltiinkin naapurissa sitten siinä seuraavassa niin kuin oli siinä lähellä se talo yötä ja sitten niin sinä sinä syksynä tehtiin jo isä meni toiseen kylään ja siellä oli semmoinen hakattu rakennus ja se osti sen hakatun rakennuksen ja syksyksi mentiin sitten siihen omaan asuntoon asumaan
tehtiinkös se entiselle paikalle se uusikin rakennus vai
ei tehty meillä oli niin lähellä maantietä se entinen rakennus että ei ollut kuin kaksi metriä maantieltä missä oli asuinrakennus se kun paloi niin sitten oli sanottiin aitat ja huoneet missä vaatteita pidettiin se oli huone mutta aitta oli se missä olivat viljat siitäkin pihka kiehui kaikki seinistä sitten oli muutama vuosi siitä aikaa kun minä olin kerinnyt mennä sinne naimisiin sitten tulivat vorot ja veivät aitasta vaatteet kaikki ja tuolta vaateaitasta niin ja viljat veivät taas kaikki että semmoiseen tynnyriin oli pantu noita ohria siemeneksi nekin oli kaadettu säkkiin ja viety niin tarkkaan veivät minä olin silloin jo naimisissa
ette te tulleet tietämään ketkä ne vorot olivat
ei niitä vielä käräjöivätkin ne kävivät monessa paikassa muuallakin silloin seuraavassakin kylässä kävivät kahdessa kohtaa mutta ei niistä tullut tietämään että ketä ne oli mutta se vain oli semmoinen mummo mikä oli tietäjä niin se sanoi että ne on viety niin kuin Venäjälle päin sanoivat niitä on ollut kaksi miestä ja hevonen ja ne olisi vielä olisi pitänyt meinata viedä meidän hevonenkin sen mummon puheiden jälkeen me ei sitä tiedetty mutta mummon puheiden jälkeen meinanneet viedä hevosenkin niin sanoi että sitten ne saivat haastoivat että se on - tapaniekka niin ne ei ottaneet hevosta mummo tiesi niin tarkkaan että teillä on ladossa heiniäkin toisella puolella syötätte niitä lehmille ja toiselta puolelta latoa syötätte hevoselle ja lampaille se mummo sanoi mikä puhui niistä voroista niin että kyllä te jäljille pääsette mutta pois ette saa ja niinhän se kävi kyllä se mummo sen tiesi kun isä kun oli räätäli niin hän oli paikannut sen säkin sillä lailla näin niin kuin parsitaan mitä ja siinä säkissä olivat heinän siemenet ja sitten siinä - tai oikeuteen mihin ne oli viety niin se säkki oli siellä ja isä tunsi oman säkkinsä mutta muuta ei nähty mitään niistä varastetuista tavaroista - vielä oli niin paljon miehiä meillä yötä silloin kun missä minä nyt olen tai olin siellä Mäkrän kylässä niin seitsemän miestä oli sieltä rahtimiehiä meillä siinä kotonani kukaan ei tiennyt mitään että vorot pelasivat sillä viisiin niin viisaasti se oli järjestetty
millä viisiin se mummo mummo tietäjämummo sitten sai ne tietoonsa jotta ketä ne olivat tai millaisia ne olivat ne - vorot
no äiti kävi siellä kysymässä niin kuin siellä tiesivät nyt siellä jossakin Vaalimoissa missä ne sanoi että se mummo oli niin se oli vesiämpäriin katsonut ja sanoi äidille että saat nähdä sinäkin mutta äiti sanoi ei hän tahdo nähdä eikä hän uskaltanut niin ja sitten veljeni veljeltäni veivät hatun ja se kävi tietämässä taas sieltä niin se oli katsonut se veljeni sen että sanoi että tule nyt katsomaan millainen mies sen on ottanut sanoi hän meni katsomaan niin tunsihan hän hyvästi että se oli sieltä kirkon takaa kirkon takaa jokin semmoinen minä en muista hänen nimeään mikä hän oli olkoon mikä hyvänsä mutta näki että se hattu oli päässä sanoi kun siellä Lennekkälän hoviksi sanottiin sitä mikä oli siinä meitä lähellä se hovi niin siellä olivat jotkin juhlat ja ne siellä juhlissa ottivat se hatun niin se alkoi ensiksi tulla se hovin se aita se puutarhanaita semmoinen näin pystylaudoista ja sitten käveli se mies siinä tietä myöten saihan se pois sen hatun sitten syksyllä kyllähän se kielsi sen mutta että ei hän ottanut mutta kun olivat hyvät tuntomerkit ne poishan se sai siltä
hän näki siinä vesiämpärissä
hän näki siinä vesiämpärissä sen mikä ämmä hän lie ollut en tiedä en minä nähnyt sitä mutta
siellä taisi käydä paljon ihmisiä kyselemässä sieltä
kyllä mutta se ei rahaa ottanut se ämmä sille piti jotakin lahjoja viedä aina mennessään kuka vei mitäkin tykkäsihän se kuulemma viinapulloista ja voita ja munia ja kaikkia sen sellaisia

käytiinkö siellä sairauksia kyselemässä ja parantelemassa
ei suinkaan en minä niistä tiennyt mitään sen ja se vain - muita kaikkia semmoisia tietoja antoi
missä päin se olikaan se mummo siellä - Vaalimoissa vai
Vaalimoissa niin sanoit Valkjärven kyllä eikö se lie Valkjärven pitäjä ja Vaalimois se kylä ei se kovin etäällä ollut siitä Mäkrän kylästä tai Raudusta
minkäniminen se oli se mummo
en minä muista sen nimeä mikä sen nimi on ollut sekin oli niin vanha jo että sitten se johonkin ojaan kuoli tuupertui
kyllä minä olen kuullut siitä
niin te saatte olla kuulleet mutta tuota kuollut se oli jo ennen sotaa silloin siellä

olettekos te Venäjän puolella käyneet
en ole käynyt kuin Korkeamaalla asti kun siellä oli se versseli niin siellä kävin siellä versselissä tuota lakea pesin tuvan lakea ja sieltä kun laskeuduin maahan nyt ei tiedä kukaan niitä niisiharavia mitä ne ovat semmoiset millä kankaan niisiä tehdään niin siinä oli viisi semmoista piikkiä niin kuin on puuharavan piikit niin minä tallasin kun laskin sieltä alas sieltä pöydältä siihen ja jalkapohjani tallasin tästä ja siitä käyttivät siellä se vain sanoi että ei se mitään ei se mitään kun minä sanoin että tästä särkee kaikkein kovasti ei se mitään haittaa sanoi kuivat suonet on kiertyneet tuumasi versseliksi sanottiin sitä ei se ollut lääkäri mutta se oli versseli niin kuivat suonet on kiertyneet ja kaksi viikkoa särki sitten niin kovasti että tästä avasi kolme reikää tuli tuohon mokkaluun alapuolelle vaikka se tuolta puhkesi tuolta jalkapohjasta no sitten täytyi käydä jonkin toisen mummon luona mikä otti tuskan pois siitä jalasta kun sitä särki kamalan kovasti ja se laittoi sitten semmoiset savea ja valkeaa perunaa ja voita jältti ja se kun pantiin jalan päälle ennempää koetteli kaikkia semmoisia muita lepänkuoret ja kaikki lehdet koetteli mutta ei lakannut sitten kun pani savet ja ne niin sitten lakkasi särky se alkoi näin repiä yhteen kohtaan ihan ja sitten avasi auki mutta oli se puoli vuotta auki vielä sitten tuotiin Viipurista sekä tuotiin Pietarista lääkkeitä siihen kun se maitomiehet ajoivat Viipurin ja Pietarin väliä a Viipuriin ei maitoja vieneet mutta Pietariin kumminkin veivät niin kun ei ollut apteekkia minkäänlaista siinä likimainkaan niin sitten sieltä kun toivat semmoisia lääkkeitä ja poltettiin sillä nykyään sanovat Laapiskynäksi silloin oli helvetinkynä sillä poltti ja se pakotti niin onnettomasti että kun ei saanut voitaakaan millään sitten toista vuorokautta ennen kuin seuraavana päivänä siellä oli semmoinen Sumpurahoviksi sanottiin sitä niin semmoinen ryökkinä niin se kävi se kävi sillä kynällä polttamassa ja se kävi parantamassa kotonani kun olin kun oltiin semmoiset pienet lapset vielä niin meillä oli sitten semmoinen semmoinen niin kuin sanotaan läksijäin miten sitä nyt alivuokralainen sanotaan nyt mutta silloin sanottiin läksijäimeksi sillä oli semmoinen poika minun ikäinen poika me oltiin siinä olisikos me ollut kymmenen vuoden ikäiset niin meillä kun olivat sialla porsaat ja me leikittiin siinä maantiellä ja se poika otti semmoisen niin kuin oli selkäkori niin siihen oli laitettu kaikkia vanhoja kengän raniloita ja kalosseja ja kaikkia ja se veti sitä koria jäljessään että niin kuin kalamiehet kantavat selässään semmoista koria niin se sitten kantimesta veti perässään ja vinkui se poika sika hyökkäsi sieltä ja se kun kaatoi sen pojan maahan ja tarttui tuosta käsivarresta kiinni ja siitä hakkasi näinikään siihen maantiehen lätsytti ja sitten tuli äiti ja se sen - minun äiti ja sen pojan äiti ja huusi että aijai Villellä on kiinni Ville on kiinni no olkoon vaikka mikä sanoi tule ottamaan pois lapsi ja äiti hakkasi sikaa että sai sen sian pois siitä pojan kimpusta ja sitten se sika tulikin niin vihaiseksi että sitä ei saanut pitää yhtään ulkona se oli pidettävä ihan kiinni ja aikaisempaa se ei ollut vihainen mutta sillä kun oli porsaat niin se tietenkin luuli että se poika vetää niitä porsaita siinä korissa ja silloin kävi sumpularyökkinä sitten parantamassa minä muistan vielä kun ne sanoivat polkkoiniekaksi en tiedä mikä se polkkoiniekka on itsekään en tiedä jokin semmoinen venäläinen herrannimi se on niin muistan kun me tulimme kevät kun oli semmoinen oikein likainen siimo niin se otti se herra minun syliinsä ja niin märät hameen helmat kun minulla oli silloin pidettiin lapsillakin semmoiset pitkät hameet eihän ne ole olleet lyhyet niin kuin ne nyt ovat niin se kävi voitelemassa sen pojan käsivartta sen olikos se sen rouva tai ryökkinäksi sanottiin vain ryökkinä se oli mikä kävi voitelemassa siinä ja paranihan se pojan käsivarsi vaikka sika pureksi semmoiseksi eikös näitä nyt jo riitäkin
eihän niitä nyt vielä saahan sitä muistella vielä vaikka kuinka paljon niin mikäs se olikaan se se versseli oliko se suomalainen vai
ei venäläinen se oli ei Suomessa ollut niillä oli jo eri nimet ne oli lääkäreitä mutta meillä ei ollut siellä lähelläkään niin mitään semmoista lääkäriä kun Sakkolan pitäjässä olisi ollut jonkinlainen no sinne oli aina parempi pääsy sinne Venäjän puolelle yli yli riu'un kun mentiin sanottiin sastavaksi sitä riukua se oli - Suomen niillä oli pikkuinen välimatka niillä mitä sanottiin sastaviksi että oli Suomen rajalla sekä sitten siellä Venäjän puolella kummallakin oli oma oma se rajalla sen tähden siellä käytiin kaikkia semmoisia muistan kun isäkin kävi siellä aina keväällä ottamassa vei heinäkuorman mennessään ja sitten toi kesäksi kaikenlaisia ruokatarpeita sieltä tattariryyniä hirssiryyniä ja mitä äiti sanoi aina oppernoijauhoja tuotiin heinäajaksi sitten oppernoijauhojakin säkillinen vielä että paistettiin leipää ja saihan sillä viedä kaikenlaista tavaraa kenellä mitä oli mutta kumminkin meidänkin isä aina keväällä kävi ja joskus oli niin että kun ei omat kaurat itäneet tai mitkä semmoiset niin isäkin kävi ottamassa siemenkauratkin sieltä sitten

eikös siellä teidän omassa pitäjässäkin ollut semmoista parantajaa joka olisi parantanut
ei ollut meidän omassa pitäjässä minkäänlaista parantajaa siihen minulla lapsuuden aikaan mutta kyllähän siellä sitten oli jo kun minäkin tänne olin tänne Pusalle tullut tänne Mäkrälle niin sitten oli jo siellä lääkärit kirkolla oli ja asemalla oli ja niin kuin oli Raudun asema no asema tehtiinkin minun Mäkrällä ollessani kun mitenkäs se oli niin silloin oli silloin oli aidattu ensimmäiset linjat kun - Hiitola ja Raasulin rataa tehtiin kun minä tulin Pusalle ja sitten tehtiin Mäkrän kansakoulut minun aikanani ei ollut kuin yksi tupa niin kaikki oltiin siinä yhdessä tuvassa siinä oli koulun tekijät siinä tekijöitä eihän ne kaikki siinä olleet mutta kumminkin oli se rakennusmestari se oli minun minun tuota tädin mies niin se oli rakennusmestari ja se oli siinä ja Viipurista kävivät sitten hevosien kanssa tarpeet ottamassa minä muistan tämä mieheni oli nämä olivat töissä siinä koululla laittamassa sitä Mäkrän koulua ja sen rakennusmestarin kanssa kävivät Viipurista ottamassa tarpeet minä muistan kun tämäkin toi kiikkutuolinkin sieltä meillä ensimmäinen kiikkutuoli silloin oli viisitoista markkaa maksoi se oli olevinaan silloin jo kallis morsiamena ollessa kävin minäkin Viipurissa mutta eihän siellä paljon tullut käveltyä hevosen kanssa ajettiin se matka seitsemänkymmentäviisi kilometriä meiltä oli ei kun enemmänhän Viipuriin taisi olla Pietariinhan se oli se seitsemänkymmentäviisi kilometriä meiltä enemmän sinne Viipuriin oli mitenkäs minä aamuisin me lähdettiin aikaisin ja ja sitten oli iltasilla hyvin myöhäksi kun me oltiin siellä kerran me syötettiin hevosta välillä sittenhän minä kävin jo autolla kävin ja junalla kävin jo Viipurissa sitten täällä olin täällä Mäkrällä auto aamusilla meni ja iltasilla pääsi samassa linja-autossa sitten jo takaisin tulemaan kun ei silloin ole kirkollekaan menty autoilla eikä muilla hevosilla ne mentiin ja jalkaisin käveltiin ne välit
miten pitkä matka teiltä oli kirkkoon
eihän meiltä ollut kuin viisi kilometriä me oltiin siinä asiassa hyvässä asemassa muualla kun oltiin täällä nyt evakossakin niin eihän täällä olivat kirkot niin etäällä että ja nyt on taas kahdeksantoista kilometriä on meiltä Joroisiin kirkkoon niin se onkin oikein sellainen suuri kaipaus sitä monta kertaa tekee mieli sitä kirkkoa kyllähän ne käyvät hartaushetkiä täälläkin pitämässä niin kuin Maavedelläkin mutta sitä menisi niin mielellään kirkkoon kun vain pääsisi se kun aamusilla menee se juna sitten ei tule takaisin kuin kuin vasta kolmen aikaan lähtee Joroisista niin siinä tulee monta tuntia varttumista ja se käy niin pitkäksi se aika niin ei meillä ollut kotoanikaan kuin viisi kilometriä silloin sieltä Vehmaisista sinne kirkolle sama matka kuin Mäkrältäkin
kävelemällä mentiin silloin kirkkoon ja tultiin
kävelemällä sitä mentiin no mikäs sitä matkaa oli kävellessä kävinhän minä kun oli Kiviniemeen meiltä kahdeksantoista kilometriä rautatietä - niin kuin rautatiellä niin minä kävin kaksi kertaa Kiviniemessäkin jalkaisin sokeria ottamassa kun silloin kun oli sokeri oikein tiukalla kun ei annettu sieltä omista kaupoista kuin kilo ostajalle no sitten sieltä annettiin taas sieltä Kiviniemestä niin minä kävin vartavasten - ottamassa kaksi kiloa sokeria jos minä olisin - ajanut junassa niin niin minä en olisi saanut niitä sokereita mutta minä sain sillä rahalla ne sokerit kun käveli jalkaisin sen kahdeksantoista kilometriä eikä se silloin ollut mikään matkakaan nyt alkaa jo vähän tuntua minä olen ollut oikein hyvässä kunnossa nytkin vielä oikein olen itsekin ihmetellyt toissa talvena minulta on kyllä sappikivet leikattu mutta nyt on ollut taas niin hyvässä kunnossa että jalka nousee oikein hyvästi vaikka on seitsemänkymmentä iltapäivällä tuntuu vähän että on sellaista raskasta mutta jo se käveleminen mutta aamupäivästä niin vielä pistän vähän juoksua mieheni näin nauraa sanoi että niin se on kuin lehmä juoksisi mutta kumminkin se on niin kevyttä vielä sen tähden kaikin puolin oikein oikein on ollut terveys hyvässä kunnossa että ei ole mitään moittimista nuoremmat valittaa paljon enemmän kuin minulla on vaivoja sisässä se keittiöhomma se on ollut vielä ihan kaikki kaikki minun huostassani niin leipomista kuin kaikenlaista tekemistä navetalla minä en ole käynyt enää vissiin kolmeen vuoteen ainoastaan vain sisähommat ja lasten kanssa
nuorempana kun tottui tekemään niin sitä
niin
vieläkin pysyy kunnossa
no ei se jos ei olisi terveys paikallaan niin ei sitä kehtaisi tehdäkään mutta kun on niin hyvä terveys niin se on hyvä tehdäkin

muita töitä siinä ei paljon sitten siellä Raudussa kerinnyt tekemäänkään kuin niitä kotitöitä lapsia katsomaan ja ulkona ja sisällä ja navetassa ja
niin ulkona ja sisässä ja navetalla ja mutta kyllähän niin kauan kuin anoppi eli vielä kuusitoista vuotta minä elin anopin kanssa se viimeinen poika mikä - on nyt viides - yksi tyttö ja ja sitten viisi poikaa anoppini silloin oli kuollut niin vielähän me joka syksy käytiin perunan kaivussa ja hän katsoi lapset kylälläkin ei vain kotona - sitä käytiin niin monessa monessa paikassa missä käytiin perunannostossa vaikka kuokkien kanssa nostettiin meilläkin pari viikkoa kesti kotonakin mutta kun oli hyvä työvoima niin se meni hyvästi sitten lähdettiin hankkimaan naiset iltasilla tehtiin sitten niitä kotitöitä sen äidin avuksi eihän se raha mistä sitten se oli vielä paljon parempi kun sai itse hankittua sitä rahaa niin kuin mitä miehiltä tuli saamaan eihän niitä mitä muita hankkeita niin kuin talven aikana ollut mutta niin kuin syksyllä ensimmäisinä vuosina minäkin kävin valtion metsässä istuttamassa ja kävin siementämässä ja silloin kun olin tänne Pusalle tullut niin Valkjärven Kruununpuisto oli ihan meitä lähellä siellä minä olin käynyt siementämässä sekä istuttamassa no silloin nuoren tyttönä ollessa taas niin kun tehtiin omat puimiset ja riihet vielä niin vielä kävin kylässä puimassa niitä ahdoksia semmoisilla niitä ette te kukaan tiedä niitä puima-aseita millaiset ne oli semmoiset riutat kun ne ei
kertokaa niistä ihan tarkkaan siitä asti kun - ajettiin nuo lyhteet sinne sisälle niin millä viisiin se kävi
se kävi sillä viisiin että nostettiin ylös ne riihessä olivat semmoiset parret näin pyöreät puut nostettiin sinne parsiin siellä - niin monta kertaa ahtamassa toinen antoi niitä alhaalta sinne se meni sinne vähän alempana oli missä oli jalat näin sanottiin ahdinlaudaksi ja kun siinä parsilla istui ja laittoi sinne ylös pystyyn ne lyhteet oli kauraa tai ruista tai mitä niin kaikki laitettiin lyhteille ja ahdettiin ne sinne ylös no sitten lämmitettiin sitä mukaa niin kuin ne tarvitsi että ne tuli kuivaksi ja mentiin puimaan ja puitiin ne ja käännettiin ja toisin puolin ja monta kertaa vielä lapsia vietiin sinne että mitkä kääntelivätkin että aikuiset saivat sitten puida niitä niillä riutoilla sitten ne haravoitiin semmoinen harva oli se riihiharava että pitkät piivälit ainakin niin kuin joka toinen pii tavallisesta haravasta pois haravoitiin semmoisen semmoisella levyllä ne ja vielä käsineen höpsytettiin ja pantiin sitten kuvolle tehtiin ruisoljista tehtiin ne siteet miten köytettiin se kupo sitten kiinni kuvolla ne ulos viskattiin sitä nimitettiin kuvoksi kun pantiin niin kuin nyt hyvästi mies jaksoi viskata ulos tai naisetkin yhtä hyvin viskasivat sen saatiin se pois niin ei muuta kuin uusi ahdos tilalle taas ja ja välillä saunaan ja mentiinpä siellä kahden kolmen aikaan puimaan aamusilla että sitten joutui tekemään jo askareita tuvalla tai sinne navetalla ahdos - oli jo puitu niin kuin syksyllä siellä on kaikenlaisia töitä niin se piti saada se riihi puitua silloin hyvin hämärän aikaan aamusilla
se oli kuumaa hommaa ja hikistä
se oli kuumaa hommaa ja siitä niin kylmä tuli pahasti niissä riihikoissaan taas että ei niissä paljon viitsinyt saunahan se piti lämmittää silloin ja päästä saunaan ja sitten vasta muihin töihin
no minkälaista ne oli ne riihikot riihivaatteet
no ne olivat - jotakin vanhoja vaatteita oikein semmoiset huonot jo että mitä ei enää muualla pidetty sitten pantiin ne riihivaatteiksi ja meillä puitiin useasti syksyllä jo sen verran että ei talven aikaan mutta mitkä oli oikein isot paikat niin niissä puivat kaiken talvea eihän siellä ollut kun ei ollut minkäänlaisia koneita ja isot paikat niin ei niissä mitenkään se saanut niitä syksyllä puitua mutta meillä kerran viljat alkoivat joutua niin puitiin aina kaksi ahdosta kuitenkin viikossa että sitten saatiin syksyyn asti puitua ja siemenkaurat jätettiin keväällä sanoi isä aina että että ne on paremmat sitten kun on keväällä ja sitten saivat elukatkin kuivaa olkea taas silloin syötettiin - lehmillekin olkia heinien mukana eikä sitä kylvöheinää ollut lehmillä niittyheinäähän se oli mitä oli syötettävänä ja ruisoljet sitten kuka syötti kuka pani alaseksi että niitäkin oli mutta havua parhaastaan laittoivat alle silloin vielä minun lapsuuden aikaan mutta nyt ei enää laitettu kun minä täällä Pusallakin olin niin ei nyt enää havua alaseksi laitettu meillä oli semmoinen suo mistä sai turvepehkua siellä me oltiin naisetkin aina keväällä sitä turvepehkua nostamassa ja tämmöiset pitkä se turvepehkukirves pitkässä varressa näin pitkä se on sillä aina iskettiin se turve poikki ja pitkin ja sitten semmoiset riu'ut oli laitettu haasioiksi sanottiin niihin laitettiin kuivamaan ja sitten niistä taas käytiin keräämässä pois kevään aikana ne tehtiin semmoinen iso semmoinen katos siellä oli mihin laitettiin ne talvella ajettiin pois ja oli meillä tehty semmoinen niittokoneen vanha pyörä oli se oli pantu voimapyöräksi ja sitten oli semmoiset puukot niillä jauhettiin ne turpeet että meidän ei tarvinnut käsineen monessa paikassa revittiin käsin mutta ei tarvinnut käsineen repiä siinä oli veivattiin vain ne turpeet hienoksi siinä ja semmoisella kopalla kannettiin navettaan ja lantanavetat ne oli silloin joka paikassa ei niitä ollut tämmöisiä - luontinavettoja niin kuin nyt on meillä sekä muualla
kuka niitä havuja hakkasi lehmiä alle
no se kuka kerkesi milloinkin ei ne miehet monta kertaa joutaneet niitä hakkaamaan naisten huostassahan se oli - useimmiten se havunhakkaaminen miehet oli aina jossakin muissa - toimissa semmoisissa rahtihommissa ja pojat sitten kun alkoi joutua - nämä nuoremmat pojat niin ne sitten hakkasi havuja ja minä kun olin yksinäni pitkän aikaa silloin kun tytär lähti naimisiin niin niin pojathan ne piti auttaa sitten kaikenlaisissa töissä meillä oli miehiä seitsemän miestä ja minä olin yksinäni poikia oli viisi ja ja sitten kolme oli näitä vanhoja miehiä tai setä oli jo eronnut pois se yksi setä mutta nämä kaksi oli kumminkin isä ja tämä no sitten Arvi oli päässyt pois kansakoulusta niin Arvi sitten oli navetta-apulaisena aina siellä milloin oli kalan puhdistus milloin mikäkin aina se pojat auttelivat semmoisissa
olettekos te kalastamassa käyneet
kyllä meillähän olikin järvi lähellä ja aina niin kauan kuin pojat olivat vielä pieniä jotta ei kyenneet pojat menemään papan kanssa tai isän kanssa järvelle niin minähän kävin kalastamassa olen käynyt nuottaakin vetämässä verkkoa laskenut ja rysiä katsonut ja - kaikenlaista kalastusta kyllä minä sen tiedän kerran tänne Pusalle tulin kun meillä on niin lähellä järvi oli Leinijärvi meillä oli lähellä ja sitten harjoitustalo oli siellä lähellä sitä jos kuka lie käynyt te olette niin nuori te ette ole siellä olleet mutta niin kuin siihen aikaan kun siellä kävi kaikenlaisia näitä esteaidan laittajia ja harjoituksia olivat pitämässä kaikenlaisia harjoituksia niin meillä olivat sotilaat niin tunnettuja miehiä että saunakin lämpisi melkein harva päivä aina sitten jo kun lähtivät syksyllä sinne sotaan jo tai olivat niin kuin sitä hermosota-aikaa niin minä yhden - kerran kun sauna lämpisi niin minä vein pojille vastoja niin minä sanoin tässä on vastoja että saatte kylpeä no eihän heille tarvitse että minä sanoin että no jos sitten toinen mamma veisi meidän pojille kun meidän pojatkin on maailmalla vastoja että - saisivat kylpeä kyllä se sai silloin kahvipannu kiehua ja aina oli kahvinpyytäjiä ja saunankylpijöitä tehtiin esteaitoja ja niitä tankkiesteitä ja kaikkia yhden kerrankin oli koko maata käsittävät manööverit sitten sinne vankeja toivat meille yöksi kun yöllä ottivat kiinni kun juna meni niin läheltä niin kuin tuo metsä nyt tuolla on niin se näkyi hyvästi kun panssarijuna kun ajoi kun siitä oikein pöyrysivät mustat savut ja taistelu kuin taistelu pitivät silloin sitten niitä harjoituksia
jos te kertoisitte sitten siitä nuotanvedosta
no meillä oli semmoinen pieni nuotta niin kuin nyt mitä käsivoimin vedetään kun mentiin monta kertaa oli vielä iltasilla niin pimeäkin kun oltiin siellä nuotalla niin että ei näkynyt nuottakeppikään kun - laskettiin ensiksi lähdettiin rannasta näin no se kulkee semmoinen naru ja sitten alkaa se se siipi nuotan siipi soudetaan sitä pitkälti sitä kun kuinka paljon riittää siipi sitten heitettiin se nuotta itse tänne ja taas soudettiin vähän noin toisin puolin ja laskettiin toinen siipi että sitä jäi nyt olisikos jäänyt kaksikymmentä metriä sitä toisen narun ja toisen narun väliä toinen meni ja otti toisesta narusta kiinni sitten kun soudettiin vene rantaan takaisin ja toinen toisesta narusta kiinni ja sitten vain näin kiskottiin käsivoimalla mutta isot nuotat niin kuin siinä meilläkin naapurissa oli iso nuotta niin niillä oli jo semmoinen jokin veivi millä ne kiersi sitä minä nyt en tiedä miksi sitä sanotaan semmoinen mutta jokin oli semmoinen se oli veneessä sitten siellä kun muuttivat paikasta toiseen mutta meillä vedettiin ihan ihan käsivoimin kun alkoi tulla se nuotan perä niin sitten aina näin välistä vielä räiskäytettin että ei kalat pääse menemään pois pysyisivät siellä ainahan se kala piti kun ei konsa saanut muuten niin sitten mentiin nuotalle ja sitten vedettiin nuotan kanssa mutta sitten kun pojat alkoi joutua niin sitten minä en enää käynyt nuotalla enkä käynyt muuten kalastamassa sitten pojat kävivät isän kanssa ja setähän se oli se oikein yhtenä kalastajana siellä sedän kanssa kävin nuotalla ja tämän mieheni kanssa kävin nuotalla ja vetämässä
vedettiinkö siellä talvinuottaa
ei ei siellä talvinuottia vedetty sellainen pieni järvi niin ei se kannattanut nyt se oli hirmuisen hyvä kalajärvi se kun oltiin mentiin jo uudemman kerran sinne Rautuun silloinkin oli lahnankutu parhaimmillaan se kun lähdettiin juhannuksena alla niin ei muuta kuin isot kopalliset kaatoivat sinne kuoppaan kun jouduttiin lähtemään eihän niitä mihin pantu

eikös piisaa jo lopetetaan pois
onkos teillä kiire kotitöihin
ei mikään kiire minulla ole siellä on jo tekijät kotona johan se tätä ikää kun tulee niin alkaa joutaa jo johonkin joutilaammaksikin
olisiko teillä mielessä vielä jotakin muistoja sieltä Raudusta
ne ei tule näin äkkipäätään sillä lailla ajateltua että osaisi sanoa

ette te ole käyneet miilua polttamassa
sitä minä en tunne koko se on minusta ihan outo homma siinä meidän naapurissa olivat kyllä miilunpolttajat ne olivat valkjärveläisiä en minä ymmärrä miilunpolton päälle yhtään mitään
teillä oli muita töitä
minulla oli muita töitä elukat ja lapset ja kaikki sen sellaiset
no vieläkö käsitöitä kerkesi tekemään
kyllä niin paljon poikia niin mikäs siinä oli että ei olisi tehty käsitöitä pakkohan se oli tehdä ei sitä silloin paljon ostettu ne olivat pojillakin nuo vaatteet silloin pienenä ollessa niin ei niitä ollut monia pukuja keväällä tehtiin aina - puserot ja housut pojille seuraavana keväänä tehtiin toiset ja ne entiset aina jäivät joka-aikaiseksi ei niitä ollut kuin se kaksi kaksi pukua toinen oli pyhäpäiväinen ja toinen jokapäiväinen lauantai-iltana pestiin se jokapäiväinen puku maanantaiaamuksi päälle monena vuonna tein pellavasta pojillekin puvut ihan valkeasta pellavakankaasta ja sitten jotakin sinistä nauhaa laitoin tuohon reunaan kun tein puserot niin kauan aina tein itse kun lähtivät rippikouluun sitten ostettiin ensimmäiset puvut pojille eikä muuta minulla oli sitä räätälin vikaa näet sitten kun jouduin yksinänikin jo olemaan kun nämä toiset naiset joutui pois niin niin otettiin vieras siihen huushollia tekemään ja minä sain tehdä housuja kun oli niin monta miestä niin eikä ollut oikein semmoista kunnon ompelijaa mikä housut olisi tehnyt niin minä sain tehdä sitten housuja eihän siinä yksi nainen enää kerinnyt niin paljoa että semmoiselle miesjoukolle housut silloin tehtiin alusvaatteet sekä tehtiin päällysvaatteet kotona niin sitä kerinnyt niin paljon jotta olisi tehty kaikille housut sitten otettiin siinä oli semmoinen leski siinä naapurissa ne otettiin aina se tekemään niitä huushollitöitä ja sitten minä sain ommella housuja
no kävikö teidän mies missä rahatöissä
kävihän se talvella oli metsätöissä aina ja kesällä oli sitten noissa rakennustöissä että naiset ja pojat alkoivat joutua isommaksi sitten pojat olivat tekemässä niitä talon töitä olihan meillä seitsemän lehmää silloinkin ja - kun pojat olivat vielä semmoisia nuoria poikia ja pienet elukat päälle no porsaita siellä kasvatettiinkin että niitä olikin - kaiken vuotta melkein kun oli meillä neljä emakkoa niin justiin tuolle Puraselle nauroin että kävithän sinä meiltä monet porsaat ottamassa maitoa ei viety mihinkään mikä oli sitten sitä ylimääräistä niin niin se kirnuttiin voiksi ei meillä asemalle viety maitoa eikä siellä aikaisempaa ollutkaan sitten vasta muutamana vuonna oli asemalla meijeri se täytyi kotona käyttääkin no porsaat syötettiin semmoiseksi neljä viisi viikkoiseksi no ne olivat jo hyvät maidonsyöjät välistä olivat kahdetkin porsaat yhtä aikaa kun neljä emakkoa oli seitsemän sikaa oli silloinkin kaikkiaan kun sotakarkuun lähdettiin mitä mitä jäi eläväksi mitä mitä panivat mihinkin kun jouduttiin lähtemään puolustuslaitos oli ottanut kaksi sikaa sitten tappaneet ne tännehän ne tulivat muualle Suomeen ne olivat Raudun ja Sakkolan porsaita mutta Sakkolan porsaiksihan niitä enemmän puhuttiin täällä vaikka Raudusta pantiin junaan niitä monta kertaa junasta lähti siellä kuusi seitsemän vaunua yhtä aikaa Raudun asemalta porsaita siellä oli oikein yleisesti se porsaiden viljeleminen
käytettiinkö teidän sikaa emakkoa kylässä
käytettiin kaksi kertaa meillä taisi olla se karju kotona se oli semmoinen se tahtoi mennä sitten niin hukkaan se liha että se ei oikein käynyt mihinkään asiaan niin se mieluummin käytettiin kylässä kun meillä oli niin lähellä niitä paikkoja missä sai käyttää kerran kävi jäämään sika junan alle kun lähdettiin viemään kylään niin se alkoikin juosta pitkin rataa eikä lähtenyt ylikäytävästä ylitse ja hyvin pitkä matka oli kun minä aloin sitten heiluttaa kun halkolasti oli halkojuna näin - käsiäni että älkää ajako että sika on edessä ja juna seisattui melkein että pikkuisen enää oli liikkeellä ja mutta toinen juna tuli sen junan perässä no sen ei passannut paljon seisattaa sitä niin ei muuta kuin purtsahti se - halkorotti mikä kulkee vai mikä se on siinä junan edessä purtsasi sikaa noin tuolla viisiin niin silloin se sika oli siinä luiskassa se oli semmoisen luiskan kohdassa sika meni siinä luiskaan ja ennen kuin juna pääsi täyteen vauhtiin liikkeelle lähtemään niin sika jo työkkäsi kärsänsä sinne vaunut - sinne pyörien väliin meinasi mennä takaisin siihen radalle ei muuta kuin veri tirsahti kärsästä kun koski siihen niin minä sain sen verran estettyä sitä että pääsivät ne kumpainenkin juna sivu ja sitten ei meinattu saada radalta pois millään menemään ylikäytävästä ylitse ihan voimalla sitten jo kerääntyi siihen naapurista ihmisiä niin paljon kun siinä oli talo lähellä siinä ylikäytävän kohdassa niin näin ihan työntämällä työnnettiin pois kotiin päin sen verran tyrkkäsi että niin kuin se etujalan puolelta tästä meni että punaiseksi löi mutta ei enempää tehnyt sille sialle sitten ei enää - kuljetettu sillä viisiin - juoksuttamalla sitten panivat rekeen aina laatikon ja laatikon kanssa vietiin sitten kylään sitten ei käytetty enää juoksuttamalla aikaisemmin aina juoksuttamalla vietiin se oli niin lähellä siinä niin siinä pyrki jäämään sikoja ja milloin mitäkin lampaita meiltä ei jäänyt junan alle mitään mutta siitä Vesalaisilta jäi monta kertaa yhden kerran ajoi lammaskatras meni tai heidän lampaat menivät siihen rautatielle ja kävivät makaamaan siihen juna tuli kerran taas talvella pääsi menemään semmoinen hyvin kohta olisi porsinut sika meidän miehet toivat mutaa ajoivat sieltä järven jäätä myöten ja katsoivat kun juna huudatti huudatti ja ja pääsivät sisään niin huusivat jo että onko meidän siat ulkona no eihän meidän siat olleet ulkona meidän olivat navetassa mutta Vesalaisilta jäi semmoinen että kohta olisi porsinut siinä radan varressa oli lähellä semmoinen talo jo on menneet kaikki pois sieltä